Mi waɗa ka laarugo videoji, mi waɗa ka ekkitago nde fini fu, mi waɗa ka hewgo mi laarata ɗum fiyata, mi waɗa ka praktisi, mi toro joomiraawo walla am.